<hesitation> tran̈o môderina baka tiàtiako e. Fôtony izen̈y izy bôka môderiny zey maro izen̈y raha vôvô anatiny tran̈o io aô na stiliny tran̈o io zey fô efa môderiny karà karàha zey ny anaran̈y izen̈y.